طبعًا هنا الأرقام من صفر إلى خمسةعشر بالترتيب عشوائي، سبعة، إثنين ،احداش، خمسة، صفر، اربعتاعش، ثلاثة ،ثمانية، واحد، اثناعش، اربعة، خمستاعش، ستة، تسعة، عشرة، ثلاتاعش.